لو رجعت خمسين سنة، أول شيء أستغل الفرصة أتعرف على الحياة زمان. أتواصل مع الناس وأفهم كيف كانت حياتهم وتقنياتهم. ممكن أشاركهم بعض الأفكار اللي تساعدهم يتقدموا أسرع زي التطورات في التكنولوجيا أو الصحة. كمان أستمتع بالعيش في زمن أقل تعقيد. وأحاول أتعلم منهم البساطة والروابط القوية بين الناس.